Ezhi dye miga lo yna miga gna miga lo-amerika, miga lo ba hna, ma lo yna, mikpe a, aza mwa bare nɗye ɓaga lo baɗye yna ɓaga lo ɓaga zhi aza zhi aga zhi de ayna mari mari nkpe e america hna eza galo, halo shi’o shna he shna eza shinyi ha yi ɓe lala n hna hega le chni ɓe ɓwa ɓwa nɗye he gas nu yna ko hega kpe eti by hega kpe yna yna, hega kpe kolo che, hega’ gusmi hega kpe ɓwa ɓwa mi, ɓeɓe ɗye he kpeko ɗye a he kpe snu e, nyize ɓe yna, hega lo ba hna, mi yi tabachi ɗye hega lo ɗye mi yi yna ge miyi ynage shi’o ɗye hega lo ba hna hega lo ɓwa ha zam be du ɗye ɓa snu ɓe hna yna, shne yasa a ɗye yi shna nɗye anassa ɗye ɓaga gna yi e woyi pe yi nyi. E ɓa nyi ‘ ɓwa, eza shi tna ɓ la la m, he chni shi shi a ko wani sasa leyi hega kpe shi ɗye tna’ ɓlala, ai he be lo yna snu e ba ɗye hna lo na? Hega lo aɓe cho yo edye he kpe ɓa ga gna ɗye he knu kuma he knu lo agna ɗye kpe he dna ɗye he ɓwa dna knari a, a, hedna a chi he wye ko wani bababa he ɗo ɓeɓe he snu dna yna a kpeko hegalo hega ɓkasa snu, he ɓwa y ache ɗye ma m, aga de gbmi ya zhige hegalo be chnia ɗye he wryi yna, a ɓwa ya cha m aga de he gbmiya zhige, ko a wu he, ama mi kpe, migalo, agna ma lo ba hna nini aɓe yo nɗye miɗye shi miga lo kpe snu yns, hrhs hns ɗye yi che kolo nu miga kpe kdo cho. Hega gna dye yi bu tsi nu miga satsi, ku kari snu du de azayi a abe de yi’o ndye mi kpe snu yna nɗye ɗye agna ɗye ko a gi mi tnu tnu dodo nɗye miga kpe snu ko a giri force work lo mi tnu tnu ynage nyi nu mi chiɓe migna miga kpe snu wa mi shna mi ɗye shi hega bidinga gimi miga kpe che. A ɓe ɗye zhi, che hni mi believe ndye aga ɓegna ɓe hni ɗye ko mi dna ɓa a eba ɗye hna bye lo nu, iya wo yiwu mi shi shna yni num ko efa migna mi mi’ nyi yna iya, hega gna hega nufa ɗya ma nu, in ya yiwu hega ɓwa’ ba aga chni gna he he lo ku-a zado kuma aga gi ewo nɗye a gi he wo bye enyi ynam, a gi e yna byiri, he chni be hegna ɗye ɓyiri a gi he ɓyiri he zhi ba ka shi ge enyi hega ɗye ɗye ewo ze ewo lugoi, ko aga gna mi ɗye kni ɗye ba miga ho yna mi ga gna mi ga kni ba hna, mi kpeko aga lo ba aza ɓa lo ɗye yna, aza khikhi ɗye ɓa lo ba hna ɓa zhi yna, aza, aza bare gnayi nɗye bas nu ewo yna saboda ɓa lo ba hna ha lo, he ga lo dna ba hna lo he snu a ɓe mwa bare e-kai, ndye ga yi e-e ynaɗyi ɗyi ɓe nu, miwnu gnu he m ha ɓ chnigna aɓ yi ɓedo hega dege ɓe haga snu yna se ho snu ko wori ɗye hna ma hega bwa ba hega che. Kalo nu efye a rihema yna ha lo b aba m he to an hege lo tu’ o he che he kolo shna ɓa he yna esa dna gna nɗye yi hela yna dyi dyi nu, he la ynadyi dyi, ɓehe chni kpe snu yna, efye ri zaza ye wu he e e he fag be nu, he bwa gala helo n. Hega he ɗye ɓe yi he kpe ɓe da’ zna yaa ne zhi ba zhi, hega ɗye ɗye he wo a mwa amma ha lo du le dna la ɓwato ɓe latu tu’ go kuma wori ɓwa ɗye hna shna hega sni he lo za godo go nu helo she ɗye ha ɓwato la tu’ tugo heɗye a smi ni bayi nɗye he lo ɓe snu hega he ɗye ɓe yi he snu ɓ ɗye soboda, esugo, za ɗye hna, ko he gag a gbmi ya, woga gna a a heɗye za kaza nyi nɗye shi ɓyi ɗye hni, a lo yawo wo duya shna hni m. Wa dna ɓe wa wo bma aza snu ai, wo kpe shi ba gbne, ko wani sasa le hna, wo tu-ezna ɓe a gnaw o snu yna wo-da ɓetam wo gi wogi ɗye kai ɓe hni ɗye kaza kaza wo ɓwa lo, de de hegna wo snu yna wa chni dege ɓe m ha chni dege ɓe m ha ɓwa da giwo ha chni ɓe m kima woga yadda, amma ke hegna ha chni ɓe ke he lo he zhi balo he zhi ɓalo chin ɓe gas nu m hela ɓe snu yna na? Ha gnunje ɓe snu, so ɓe he kpe snu yna ɓwa da ɗye he kpe snu de he kpe snu m yna ɓwada ɗye he kpe snu m ko woɗye yango ɗye he kpe snu m ko woɗye yango ɗye du ga dawo gbma eh-shna he da ɓeta lo hna ga da wo gbma amma ke zado he shi’ o kpe hegna ɗye he ɗye mi shnami shi mi kpe mi kpe gnana gbmi shino, azhi ɓa gna he gbmi gnana zni he ka he ka, he ka he ka ɓe koe, muhni a chni gnana gbmi aga ɓa dye a gbmi bmilu-ale bma ya chi ba’ yna ke he ka he ka snu koe koe, ha chegna nah nan, hega dye ha ɓwa he za ɓe ye e ba hnalo mo, anma he chni gna dye he chni gnana che yna aga le shi yna gni ‘ yna ke he gbmi gna na he znuda, he zhi ɓa chni ɓe la znudu woga’ bwa knu he. A ga gna ɗye he snu de de hni, hega ɓwa ye ɗye a-woyi za dna be eɗye-woga a ɓe mwa bare eɗye wo kpe snu yna, kuma wo ko’ ɓe yen hega ɓwa ye ɗye ko wani sasate, woɗye chnibe wo ɓa gbini he ko a, ko sega mwa bare zhi’o he kehe yi kwazo hega ɓwa yeɗye ko woni sa sale wo zhi wo ɓa gbmi he gni heɗge za knari ga yi shna ɗye a bedo a chigbe snu wo nyi muhni e yi chigbo ɓe nu mwo, saboda, e he zuciya ha gi yna heyi dmi yeye ɓe hni, he kpe wo snu ko haga zuciya ɗye hna ma ɗye gi shna ima ɗye ɓeyi ko ko ɓe he ɓe kpe wo snu m yna hega zuciya gi yna hega yegu gidye hega snu hega bwa ye ɗye ɗye agna dye-hega snu ɓ ɗye ɗye. Tswashe kpma wo ɓe he kala lo hega ɗye ɓ he snu yna ɗye aze, amma he gi zuciyam ke hegna ha snu, ba se hega zuciya gi ke helesnu ba, hega zuciya gi asnu hnan, hega ɗye he snug a yi mari-gayi kyo he za ɗye halo le kuwo yna, wa taɓa wo ye he ɓ shna kni mwo, ko hega hega dna ba hnalo, eɓe gas nu he byin byiri wa taɓa wo ye ɗye agna ɗye, ɗye he yi dna ɓe, ɗye he go nuwna he snim wa ye he ɓ du to knim, amma ke halo la ɓwato la tu tugo, ɓa a chni snu snu, yna hegna heɗye ɗye he shi ɓe yna ewo he ɗye goi nin, mwo he ɗyiyna nini mwo, yna snu he na? La heɗye ɓe yi laga gnigni he chni, ha ɓe chni hnin kama hega bwa. Anasa yi shua yi ɗye nyi nu mwo, he shi wna ɓ ɗye hegna ɗye ɗye he kpe ɓedo snu ko he gna he kpe makanaki snu, azhi ɓagna fye wna moto kna. Hela ynado kiya, ha ynadoge kiya ẻ bahna lo he zhi ɓa zhi hega chni snu snu ku’o, ko he yi woyi ɓe he yi wom, ha chni snu snu kku’o, he ɓe chni kpe snum ke hegna he kpe snu, za wu he lo na? So nɗye he kpe makanaki snu ɓwagna he kpe snu gna heyelo helo kpmi kpmi ba ɗye chni be ba chni kpe ko hele kpmi kpmi aga la he a le ku za ɗye wa shna kpe snu ɓe yna, helo, a, a kpe gaskya da ɓe, eɗye he da gaskya m azhia a ɓekasa aɓkasa bi hen amma hega da gaskya he chni dede hni da ko he gni bam, aga ɓwa gna za kaza nyi ɗye wo hni ɗye was nu ɓe hni n heke he, ke a chni kpeko ɗye hna hega ka wu snu a ɓwada aga gna ɗye ẻ-ɗye wo hna ɗye woga ku be snu lo, wo yin, zade hni, azhi yna agna ɗye a myi yna fi ba hni be he ɗye a ɓe chni dna he yna’ myi fi ba m, za wo chniyi gbegbe yna, aɓwa gna ɗye hni, woɗye gni wa yna’ myi hni fi ba yna ko, za wo shi ba yna woga ɓwa gna ɗye ẻ-ɗye he gyna hega snu ɓelo, so hega gas nu ɓeɓe ẻ nyize la haɗye yi he snu ɓe ɗye hna kuma tswashe wotu e shenzhi yna, way a hem, za ɗye he kpa de woɗye hegna he snu ɓeɗye giwo hna woɗye ɗye du ma, way a he m, woga kpayi ko wani sasa yna woga dna he ye, wo chna ha’ ɓe kemu, he snu shna hni, he snu dege ɗye du e snu yna ge m wogu dna ha ɓe he snu shna hni, he snu dege ɗye du ẻ snu yna ge m woga dna ha ɓe kemu, he sni shna hni, he da shna hni he ɗo nyi, ada’ nyi a gbmi ya’ nyi, heɓa ye gni ‘ nyi aɗye a snu, shna a ɗye a snu chnia chinye, amma ke, hegna ɗye he kpe snu, ke agna ɗye he zhihelo znihela snu be ɗye. Aha-a danyi no, amma hedye kalo yna he ka ɓwa kna kna da a do enyi no heɗye ka zhi yna he ka gbmi gbmi ẻ wori ɓwa, ha snu yna a snu, ynan, so ɗye haga gas nu ɓeɓe, ẻ nyize ɓe, la gaskya gi he snu ɓe ɗye hna, kuma mi kpe-yna yna he ɓe, ago yo he ɓe ɗye e duto knim, amma to, hega zna ɓe ɗye hega wo ɓwato wori hna ke heɗye ɓe n, so miɗye mi ɓe miga lo ba hna-agna ami la loge ɓe nini miga le da’ ɓe mi kpeko mi kpe snu ynâ migale keɓwa, nga snu, kuma ẻ ẻ be, hna lo, he ga ɗye, ma ɓwa a ɓe mari-amma ke, ha lo yna ɓeɗye he kpe snum yna hegna he kpe snu, ha kpe snum hegna he kpe snu, fudyi be ɓmya mwo, hega fuɗyi he kpeko ɗye, e fuɗye hna gala chni de wye pmyi pmyi zhi wo ɓa nyi ku he gnaw nu, ɓeɓe ye’o hega zhi he snu ynam, hega ɗye ɗye a, a, a, zaza chiheye zni woga chihe ye ɗye fuɗyi ɗye gyna, fadyi ɗye gyna, fawo wo gnilo, hawo la loɓo, ɓe ɗye a ɓe snuwo yna, woga le gna ɗye snu mwo, ɓedye a de a dan yna agale gna a da no, so, a wo ya gyno, hega lo, aba kiri bye hna, hego, he ɗye tugo gi, ha he ɗye tugo gba, he ɓa, he chni ɓe snu n, hega he ɗye ɓe yi he snu be hni, he dna ba hna lo he kaka dnan, he ya dnan ke he dna hega tugo, hega tugo tugomwa la tu’o hega ɗye kai. He tugomwa ɗye hna a lo babam hega lo ba hna hela da zhi, tna ɓeɓe snu snu ke yi zni shna ha lo le dna yna ɗye a, zawa ko za wa la he loge ɗye ma woga gna he, ai ɗye wa kpoko lo nu wo snu a fa he ɗye wa he la loge wa pu wna ewo oya kewe, he ɗye, he yi za ɗye goi nu mamma hegna heɗye ɗye he yi za ɗye goi so e nyize ɓe hega ga snu’ ɓe de zayi, la, ɓeɗye goi wu, wu, wuwo ɗye, hedye shi he snu hega snu ɓe ɗye goi, amma ke hega gna ɗye hega snu ɓeɗye goi ke he snu ɓe kasa mi yadda ɗye e he, he nyize re’o ko wani sasale agachni-bekasa jnijnitu he tugo, agna he ɗye he chni shi shi, he ɗye he chni shi shi, â â, a da’ ɓeda kpe he fyô fyô fyô-heyi zakato nu. So doka gna ɗye, e nɗye he yi za kate nu la ɓe hna ya, hega ga lo zado pyi ge lata’ ɓwa chi amma nɗye hegna ha taɓwa chnin, to, aga, aga ti-gidigba kpe he ge no, hega ɓwa yeɗye ɗye a snue ɓedo, ina-he, hasnu, he snun, ha snu ẻ snun, so, ke, a, he ɓyimi ɓelo nu ɓeɗye mi kpe.